Da amboa no tiako satria iñy miteno baiko sady an-tany avao no mitoboky fa i saka voretsy mangery ngery an-traño n, ny saka iñy da zay ny halaña ko an'azy miaraky volovolony iñy mipetrapetraka amy entanteña da zay tsy itiavako saka fa aleo amboa avao i amboa mitoboky an-tany any.